Ja chaka ka kan'o ja ñuú nu ntute, te iyoga taka nu kuú <hesitation> kɨtɨ ntute na'anu ga ka kan'o ja ka ka'an ku kɨtɨ na'anu xeénga ja kaku taka taka chaka ntute naa´nuga iyogana nu ku, <hesitation> kɨtɨ ka jika yata kan'o ja yuka suni iyo yuka iyo nu ntakaá taka taka chaka kuichi yaa nio taka yuan te <hesitation> iyo taka kɨtɨ na'anu ja na'ani xeénga ta ta ñu'u nu ntute suni suni ntii kɨtɨ yuan ntii kɨtɨ yuan kua ka jinio ja ñu'u nu ntute.